एबे पथरा पानी चैं एखना चैं उतुराक चैं हैने परसिहे, एबे जखनी मुइ छोटे हलही तखना खा तेने नै पथरा पानी सभ परै हलौ । अ जखनी मुइ छोटे लगभग कतेक दस बाह्र हबही कहदेउन पाँच कक्ष्या हल्सु पढै तखना चैं एगुडा हलउ अ बड्के नै पथरा पानी परल हलौ । अ मुइ साझ खुनिक ओथिया जुनवामा मुइ हल्सु यापन पाठ सभ करै स्कूलवाक देली पाठवा सभ करै हलही । तखनै हसे पानी सुरु कैलिहे परके, अ पनिया परते परते हसे तखनही नै पुरा पथरा पानी परलेहे, उ पथरावा पनिया इतुरा बड्के हलौ कि कथी कहेके ना एबे हमार बारीयाक जम्मा मकैया सभ भर्के घोघाइली घोघाइली मकाइ, हसे कोहडवा सभ बढहट हलौ जम्मै फोर देले हलिहे । मकैया सभ जम्मा ठुटमुट परी देले हलिहे । हसे उअ जखनी पथरावा पनिया पर सकलिय हसे हमरा जम्मे कुन्हु बहरा निकड्ल हली हेरे । हसे ओसने एगेरे बहुते पथरा पानी परलेसे पुरा हिंउ परल नहिया देखार हलौ । एबे उ पुरै हमरा उहे ओथिया पथरावा सभ निकडा निकडाके खेलाई हाली एकआर्काके साङे खेलाई हाली । एबे पथराक पानी एबे सम्झ्तेक माहा एबे दिमकवामा इहे घाटनावा सभ याद एसौ कहदेउन ।